السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أسماء؟ إني مشتاقة لك كثيرًا ومشتاقة للاستماع إلى حديثك ومناقشة أفكارك العظيمة، إني أدعوك إلى تناول الغداء في مطعم الزهرة البيضاء يوم السبت في حدود الساعة الثانية بعد الظهر إن شاء الله، إني أنتظر حضوركِ فلا تنسي الموعد.